די בעסטע וועג פון רייניגו א טעפוך איז דורך נעמען א סקראב בראש און מ'גיסט ארויף אביסל וואסער מיט זייף אויף די פלעק. נאכדעם נוצט מען א סקראב בראש עס צו גוט אפרייבן און וועגן ס'איז סחורה, אזא הארטע מינע סחורה און מ'נוצט א סקראב בראש <hesitation> קען עס העלפן ארויסנעמען די פלעקן זייער זייער גרינג.